Urazuwar, koowí uleempëná wí, pëëmpunk uweel. Unjáwunk urazuwar apënari pëëmpunk uweel iñaan, cíwun unáfá uwël. Unjáaţ kowí pëëmpuna urazuwar náfá wí ací bëëbeen. Been dí imbakáaţ, dí bëënjúwak dí intokëtokan cíwun ináfá pur injí urazuwar.